اذا الوايفاي ما يشبك بتصل بشركة ألي اهي شركة الاتصالات الي يبت منها هاي النت وبشوف شنو المشكلة من عندهم اذا من صوبهم بخبرهم يجوفون حل اذا من عندي يمكن بجوف حل ثاني نفس انه يمكن المشكلة في الجهاز او بكلم خدمة العملاء وبجوف مشاكل مشابهة على النت